اصل الكون في رأيي هي بداية خلق الله لسماوات و الأرض و البحر و الأنسان و جميع الحيوانات البحرية و المائية و البرية و جميع اي- الكائنات الأخرى في الكون.